Aaa une uzipe ukulingana na haya ntu kuni mapela yajitahidi chakuli, nchakumwa nano uwinga ukumwa ngonga ntu yakanu yamu ya malya yatututalile, yamu ya mwamwa yatu tutamwile. kwahiyo yechu tutakiwe wepanu we tujipange utamukumba uwinga kujitahidi ni chakuliya watu atachi feli yonso akikishie yapata ichakulilangivinywaaji wansuakishe amwa namapita yekuanza kwamba wenu wingawu ilatwalui kula falai yan twalile twama, nuinga wazi file ngama zawadi natua tuile yamapela kusimulia kwamba atutatuile mazao abisaa wenga wazi kulye kabisa. manye awinga na wenga ngikala manafa fipali tabia yakuti uwinga wazizanawenga tanguikali, ngawazi papi nawenga tanguika nikubinga. Hapuhitakia, iyon siati kushilikia kuliyanoya kushilikia oku wa mani, kunu yali namarengo yao. Koho uwinga, ukutu uinga, uazipa. mana umwanu mape twalukuta tivi zima mwati si kawinga lakini sio kwamba namalengo kusherekea alinilengelekea ukulingulia manyele uwivu, aawati sikuhizi awombi jambo nlio silivilia lia lia kwa uzuni. Lakii iyonse nala pawinge nakuti yakusherekea <noise> nisonsi yati kusherekea kuliano yakusherekea kwa amani kuna yalii namalengo yao kwahiyo uwinga ukulinga walitaziifili, mmmh! ngaapa ngalikuli yatu <noise> maana ya mata kuwinga uazipa ola ungazipa kwene lakini <noise> alowinga kusele changamoto titoki kulibidi bibi arusi au ukolye bwana harusi tayari endekuende ne mgogoro winga unga kwanu kuziipa lakin natuu washerekee ningo <noise> nayayaaiki kalonia masi kulingana nichanga moto zili katika maisha kulu kuzipa huku kooyani ningekutuinga kwa fulani waziipa winga huu utaziipa ila yakati bora chakuliyenge chilipo <noise> nivyakuenge viipo nafipa yakati bili suute na siulenga <noise> yanina ndu ngele kama sufuria hasina awali basi sote nasifuli kukuzipa kwa winga sikunjefi soote uzuri suute na mapipa nanda yatatu ngumanye vinoti ya watu wenga kwa fulani waziiri yan chatimpe nyama nu wali mpeli sutu tu tumali kazi hapana malepa kusifia kwamba wenga wazifia twamwile kweli. Lakini nandi wali wali hasemi kwa atangeta keti uwingaazi mmm! patisu igwenu mfipa ngatizokwako agamwisoote utachia angaike kuti labda eti nche nikuinyama ni nsima ve mpe yaningewala nampi suuti utupitane sifaa yako pene fulani vine wa mpecheli ile wiya mwenga kalilila yani wangu dumie safii achani isutedi nutumpa yani bora umuime kila chintu lakini umpe isute. Mwimani kwa mpumapita nisifanzi. Anamu nkarola. Labda ngichanga moto inu, utataro ishinu mumutu. Alafu, panumutatiza kukuchumbia. Utamani hile itabiaya. Kwe labdi wakutali. Awu, wakupipi kwenye. Lakini, utatara wapeleleza jinsi binomu. Mazi ingila yawelelelewa ya tuuti. Hapana wapakaiza wapakuchumusha. <noise> Uwende ngeni nintambi inu mwapotwa. Kukuelewana Sawa, mungafungi inda ulelo. Bada ya mwezi wonga. Mwanjuku pota. Nomuatana. Ulingana nivisha wishivino. Uwe, utatari navyo. Awe, mama. Ulinavyo. Koi itabiya, panumutatara mwasoma. Nizikanu kwendana. Nizipishana. Koi lazima mutange mwikaliponga. Lazima mwatana tuu. Kulingana kwamba. Nasawa, tabi mapelanga. Uwiyale, itabiya yakwe. Itabiya yakwe. Mwapitanchi ya panda. Mwakanu kuti. Mwikalumustari wonga mwelewana. <noise> Awe, mwikalipasi mwelewane. Kwamba bwana. Na mwifiko ewele. Lakini, na mwatana ya. Na kwenye nintambi inu. Kulengu nintambi inu. Na mwitambi inu. Haliyewe. <noise> Mwensi mwaloleka mkupishana. Kusino chima mbeki. Lazima mutange. <noise> Kulingana itabiya. Lakini, mwati mfumiria yani. Uwea suru mwini. Nanawa suru mwini. Umaishi. Lakini, mwakanu kusuulana. <noise> Wala mutange mwishi. Lazima mmwatana. Mwana ingi thambi hizibotana. Hizikanu kwenda na kabisa.